Unn naa tatu'ui xiinto yia xixintu ya yo'o kua kama chiñu, loo tia ntifi chinui ka'á sartin kayo xi'i yaka kua chinuui ra kama xiataa ku yoo vaa soko ini se'ei, yootu soko ini mintu ra kama kuxintu ra yaka kua sukuai xixintu, yaka kua kaama chiñu ika tuntu kuachi tuu ntikontu loo nte'e kunu xiyo ra sukasu tukui nte'e ra yaka kua i'i rato loo, kuntatui se'ei tukoyona kuxina ra kunuu xiyo kasu nte'e ra ntikoia nu'u yoso ra i'i kisi loo kuaya, chiyova ta xa i'in rato loo xa xiaana kuxina yaka kua kaama chiñu xi'i ña taxa yo'o nunivaa soko kuai ki'i loo ntuchi tienta kaa ntakavai xii tifi tuu i'i toosuva xia kuxintu, yoo soko xixintu xi'i yia tiaka kaa tuku xaxintu yaka kumia kama chiñu, ta taku ntuchi kaa kuachi chiyoa'ka yoo ntikontu i'i xita, xa i'i tu xita ichi yakava xixintu tasajaya yaka kuxintu xi'i mii nte'e'ka xii mi ntifi ka, yakaa kua kama chiñu kuxinintu taku na'a tikovantu yio xita i'iniva kua'a xa ñiaa a tiayu sintiki a koo tiayu ntiuxi nta ñia'a nichiyo yaka kua kasinintu chi kuachi chio'aka ra ya yo'o kumia kama chiñu xixintu, ya yo'o kua xixintu nte'entu ve'entu kooka ta'aka ña'a niituntu loo ñiaa chiyo ko'ontu loo ka tiutia xia na'a taku xikuaja ra yaka kuiti xixintu.